Nail cutter khe yak tei yakung yasku ramani manwui. O manwui bai yasku ramani ulo yasku ni kuna kuni tei yasku no rogwui saaf tei naithok khlai mano. Yasku kolok khai tonikhai moila kwswgwui habui mano tei aa moila rok chajaktwui wngwui mano. O moila rok chajakhai bemar wngwui mano. Yasku jora jora o rawui tonikhai yasku naithok wngwui mano. Nail cutter bai yasku rakhai yak tei yakung bahan no rayawui yasku no rawui mano. Yasku rabaima ulo yasku no hachal o khibidi. Wngyakhe o rajak yasku rok chamung o dalokjaktwui wngwui mano.